Ballena, jevae guaju kuae jevae tuisaete jaere ñanoivi, koalareta jaiño oiko mbatiesa irupota ñamae jereta maerara kurai tumpa ombou paraetereta, ani okiyerá o kiraira jaereta ñamae jeje jare jaereta omae ñandere.